शादी एक बहुत बड़का चीज़ छे एकरा से न ही दु आदमी। बल्कि परिवार ज़ुडल जाई छे शादी से पहिले बहुत चीज देखे के होथे लड़का कितना कमावे छे लड़का का करे छे। लड़की कैसन छे लड़की के चरित्र कैसन छे लड़का कुछ। ख़ैबो पिबो छे लड़की के कुछो चरित्र कैसन छे अगर ओकर भूतकाल कैसन छे सब ल देखे के परे छे।